Antimbi he, hee mada gí waato waati aga yóbdi yóbdi gentele willi ma. Fo flee folla, fo joo ugí ngi ɓéŧ ɓéŧirri bolo, fo joo ugí ngi múmuje. Wee jjoo bari, ubúŋ ma, ubúŋ ma, hee so uga antimbi, gimaa ggí dúniyaa ma, gimaa ggí dúniyaa ma gintimbi gimaa ggí dúniyaa ma unan wi yóbdiyobdi. Bari wee jjoo flee folla fana uu ggaadi ɓenŧi ɓenŧir, ɓenŧi ɓenŧi bolla. He ndu uɓenŧ fana usagi, yíde wi maa ggí btooti ma.